Los recifis de coral son engranagis mu emportantis que proporcionan ambienti a un haci güenu de pecis, invertebraus i algas. Los recifis de coral son comu bombonas grandis d'ossígenu que protegin del hozaeru delos suelus costerus i proporcionan un reselvu seguru pa muchas aspecis. La simbiosi dentri la variança de pecis i las sustancias orgánicas qu'avían, junta tola frora marina, es hundamental pal enhuncionamientu d'estus engranagis..